Jadi kalo cerita tradisi nih ye kita ambil dari budayanya aje dulu kita kalau mau lihat ondel-ondel aje tu pasti ada momen tertentu misalnye ulang tahun jakarte baru tuh keluar tuh yang namanya ondel-ondel tuh ye terus kalau misalnye kayak kalau sekarang tuh bilangnya kalau sekarang apa sih imlek imlek ye kalau dulu bukan imlek tuh namanya itu kalau zaman dulu tuh kalau betawi bilang apa ya namanya itu mesti kalau orang pacaran tuh mesti beli bandeng tuh lelakinya masih ngantar ke perempuan tuh tuh dulu tuh zaman-zaman dulu ya tradisional betawi dulu ya nah terus kalau misalnya ada apa lagi ya cuman dikarenakan <noise> modern ini kebanyakan itu kan nilai tertinggal ya kita tertinggal istilahnye banyak pertama aje kayak ondel-ondel sekarang aja udah diperjualbelikan itu namanya diperjualbelikan kan ye udah pada keliling-keliling dibuat ngamen ya kan jadi tradisi yang dulu-dulu itu sudah dianggapnya ya sebagai apa ya sebenarnya sayang sih kalo menurut nenek tu sebaiknya di semua modern apapun kita tradisi yang dulu itu sebenarnya enggak boleh ditinggal tapi kalau di daerah-daerah kayak Kebayoran lama palmerah apa sih namanya <hesitation> daerah daerah tanah abang sono deh kebon jeruk itu dipake tradisi lama masih dipake tetep alhamdulillah itu betawi masih itu masih make itu kayak ngenjot gitu tuh ngundang ngundang itu istilahnya pengantin pakai cara ngenjot itu betawi banget itu srengseng itu masih pakai alhamdulillah itu kalau istilahnya masih di betawinya masih dipakai gitu tanah abang juga betawi masih dipakai gitu jadi kalau bisa sih <hesitation> semodern apapun zaman sekarang tradisinya tradisi dulu kalau bisa jangan sampe dihilangin.